Na kué nguartiá kundini dakavandó arroz, té kavando arroz kuii jin ta ndakendo ajo, nrichi nakin nrí lá minó ña té dakendó kula ya'á, de'e kavandó arroz kué kudí kejan xhínana ajo xhinankindia, ta kuidó nakendó la papa la'a na kuinindó kando nri yuté aña yakandó arroz kuan, kudiya ketula'a nó'o yuku jadikoxhi tienda ñaja yuku kuan nani <hesitation> pan nani chujan.